Es defíci, porque los esafíus suelguin de sel precisus pa rescrecel, deprendel i valoreal lo que temus; sin ellus, ala vía le pué faltal un proponimientu o sentíu.